Ny fomba fiasan'ny milina fitotoan-tsakafo de miodikodina misy otriny <hesitation> vy kely anaky roa ao anatiny ao a de rehefa tsindrinao ny bokotra anak'iray izay mandefa ilay milina de miodikodina mafy ary tena mafy tokoa io <hesitation> vy kely io de iny no manapotipotika ilay sakafo de lasa ranom-boakazo izy rehefa avy eo ohatra.